Gne anzara asagne sindrimandry ame fanapakevitry da aminah aloha da manana anzara izy io satria <hesitation> gn'olo mo- raha matory da mandeha amintakasakasaka any gne fanahiny zany oe raha miteta ame fanahiny avao zany io azony sindrimandry fa zany oe sitagne masosika olombelo zany fitagne fana dikanizany misy fifandraisanevao r- zavadehibe avao zany gne fandresany fanapakevitry mienga amigne sindrimandry.